<hesitation> די וועג צו מאכן א- א בעיסיק- א פלעינע <hesitation> קארי סאוס איז מ'לייגט אריין אביסל <hesitation> צוויבל, טאמעיטאס, פעפפערס, אסאך מאל- און אסאך מענטשן קענען אריינלייגן מייערן אד- און אסאך מינע געווירצן און מ'מישט עס צאם ביז ס'ווערט זייער גוט אויסגעמישט מ'קען עס נוצן.